La nivi mi fa pinsari a lu silenziu ca ammogghia ogni cosa comu na cuperta; mi fa turnari a quann’eru picciriddu, a risati suffucati e manu friddi ma filici; mi fa pinsari a la lintizza come siddu lu tempu si firmassi pi tastari ogni cosa. Mi fa pinsari a lu biancu ca cancella e fa novu lu paisaggio; ‘n sensu di magia, comu si lu munnu addivintassi ‘n sonnu.